بالطبيعة نجم <hesitation> مثلًا عشرة، خمستاش، ثلاتاش، سبعة وستين، اثنين وتسعين، ستة وخمسين، ثمانية وسبعين، خمسة وأربعين <hesitation> تسعة وتسعين، تلاتة وثمانين.